Un ɲa mina a to livre sa un ɲa mina a to livre mɛ un vɛ diara mu besosi mɛ mu bɛ'a nana ba protocol la boni da um o buna mu dekurage'a ni yamu oyi ro o mina a we livrera nɛ se a yan bɛ lena wari nɛ boni me co oyi va shine serebwɛ to to'o wa'a mu beso vo kwa